اس دنیا وچ وکھ وکھ طرحاں دے قسم پکوان اوپکرن ہن۔ جو ہر کم لئی خاص طریقے نال ورتے جاندے ہن۔ <hesitation> شیف دی چھری سب توں زیادہ ورتی جاندی سبزیاں، ماس اتے جڑیاں نوں کٹن، چھلّن اتے تراش کرن لئی۔ کیونکہ اس دی بلیڈ بہت تیز اتے بہت ورتی جاندی ہوندی اے۔ چمچ ورتے جاندے ہن خوراک نوں موڑن، ہلاؤن اتے کھانا کھاؤن لئی۔ خاص کر کے انڈے یا نازک کھانے ودھاؤن لئی۔ <hesitation> وِسک استعمال کیتا جاندا اے جدوں سمگری نوں مشرت یا بیٹ کرنی دی لوڑ ہوندی اے۔ جیوں کہ انڈیاں وچ ہوا داخل کرنا یا ماس اتے ڈریسنگ ودھونا۔